Pleiädsi seeh om sääne kas musta värvi, tuu om hariligu pleiädsi seeh, vai sis värviline, miä om värvipleiätside seeh, sääne terä, ja, miä kirotas paprõ pääle. Ja tuud saa sis teritäq kõrrast, ku ärq kulus.